Sanidɛ so mii ba Irilandɛra se ,din saniso bɛ'a bedɛ, ba we mite ma uɔn-uɔn na sia ubɛn zombira ,donke bun a benɛɛ, awe zanina wɛ, mɛɛ mu'a sani ba se. Mu 'a sani deso ba se, bunɲa mi ba taradisiɔn kuwa.